Kighere engiakio nileghire bahati mno, nikiirikia ndena, ndena hira ndima mara ehe evuka kwi nighire nichila we na ndima tofu <hesitation> ena kampuni tofauti tofauti. Mi nileho bahati vandu vakiira vakasha ndima nyile chiilawa. Mara wilaghea usafiri nacho lechithomboa kwiha yani ighende kwi niira ndima kwi.